أعتقد أن-أنى أمشى حوالي <hesitation> ستة ألف إلى عشرة ألف خطوة يوميا، حسب الأنشطة اللى أمارسها في كل يوم، إذا حسبنا أسبوعيا ممكن بتوصل إلى حوالي أثنين وأربعين ألف إلى سبعين ألف خطوة، <hesitation> بحب أمشى، المشى بحب أعتبره كمان كجزء روتينى من يومي للبقاء على صحتى نشيطة ويعززمن نشاطى.